Yë xë'ët's ti'i yë tyumbë, madyu yë tyun tyam yë këbujëp, tyam yë wi'it pujëp este, tyam yë este te'ex pujëp, kanyë tu'utu yë nya tunk mëdatyë.